Misy karazany maromaro aloha fa tsy de voafaritsiko loatsa ataontsika hoe lafariny vita am'varim-bazaha, igny zany ataontsika hoe spaghetti. De misy koa lafariny vita am'vary gasy zay vita gasy. De igny ataontsika hoe antsoantsika hoe paty gasy zay amboarimboary paty igny. Ny avantageny zany, ny paty gasy: iny zany tsisy produit tena hoe produit mamparary loatsy. Fa gn'an- v- gn'an'ny vazaha zany tonga de mamparary, marobe karazana produit simika ao.